नेव् जेअलन्दो परम्पर होइस्ते थोलुव मेओरि परम्पर अरु एउरोपिओ प्रभव मिश्रन्। लोर्द् भ्रितिश् जे एक् लेउ बेग् बोन्धुत्तो जुगोर् अरु होन्मन्जनो पोरि बेघोर् सिस्ति कोरे। अग् प्रए ए किवि होन्स्क्रिति बुलिक् व होइ। अरु मुल् दिखो मुहो बितोरत् मओरि भख ओन्गि अभिबबरोर् घिअग् अरु बहिरो कम्कजोर् परत् पबल् गुरुत्तो दिए। अरु रगोबि दोरेर् खेलोर् पोति प्रेम् नेव् जेअलन्दोर् खैद्रो मओलि मओरि अरु एउरोपिओनोर् परम्पर पदन् हमुहो होनि बिस्तो ओर होइस्ते। तेस् हेउजिअ खैद्रो मेर् पुअलि अरु इख्यत् पव्लु भौबुलि तेओलुके एत खैद्रो खए। नेव् जेअलन्दोर् लुखो कोले हिओ परिबेखो पोति बोर् प्रेम् मोर् बबे पोरिसित् कोरे। देखनोर् असोरि प्रकिति दिसोर् बबे हैकिस् अरु स्क्रिन्त् हैकिन्गोर् दोरे अजो कोलब् जनोप्रिओ तेओलुके कोरे।